ما موعد العطلات الوطنية في بلدك؟ في الأردن، عندنا عدة عطلات وطنية ومناسبات رسمية نحتفل فيها من أهمها عيد الاستقلال، اللي يجي بتاريخ خمسة وعشرين مايو، وهو ذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وبرضه عندنا عيد الجلوس الملكي، بتاريخ تسعة يونيو، نحتفل فيه بذكرى تولي جلالة الملك عبدالله الثاني العرش